Tabail a wawina ra ira i nai a e lamino di gafin a, dawei gafin nai nini nina baba e hali a kakali si ababis tura tabail wawina ra ira i nai a ilo diya kiliban nai a datagor a mancia, boluk a tabail a wawina i nai a datagi dasolit a rein rau dekun mancia ra mooo dawei me a daligus ligus si. falabon a ira nini tata nusi si a dafisa ira dekun wawina ra bo mari a fano di i tei si dabail a wawina i nai a lamino di a gafin a mo ira le dafisa bua ira Boit a tarongar rongar nini a tata nusi isi sondor a sondor lokar a nai a sa dafitengal tura sa ra, sabab a tita mancia oras iwa, tita tabail wawina ra ira tekun nai a fano di baban a mooo takuk a ira wawina ra loka lira taruk sampe nai a wawina i la minora tei wawina i a gafin te garatak te taruk sampe nai ra teloka. nini a mitikatal a nasaka e mo wawina i nggi te nggi te tarikat i a ta mau tafisa tura i. wawina fano di baban a ira wida lamino di tei gafin waluk wida waluk ira Lamino di ni garatak a mooo bomari a nai tei a ra loka baru a lamino di garatak ira fo me wawina woun ira mana tei iwa me kitafun nini a roina mana fun nini a ketan dauk di anak mana waluk mo le di kalakuan si ni mudan a wawina fanda ira boluk a rapat tu si boluk le tasandar tu si loka ira nini kahidupan iwa tantu teloka lira dadi fanda. mekurangin te mo le nugu dauk wawina ra sa ifanora ira rau bo mari a baban a fanora baban tuku tei mo, mo le e laminora ira gafin bo mari nai tei ira loka ra Iwa loka le namaton natofi nugu a nina baba e diladan kadar mana isik, nugu a halik kakali si e me doran a dawait a si manla te la te ira o galak galak nai a nawait si. me ma tutu a datagi bua doran a dirampa rampa la te barupa di sira te, maresan te, nafakaturuk si nai fun da boa tompat a loka. nakuk nai si o fun a ma loka tei ma la te la wara nai a bisa bei a mumu fanga tu loka ira ma loka boluk a datan wa ria loka ira bei me mufun ni tompat mimian a mo boluk a Hal wekan wekan ira bo loka le mafis te bomari kumu mo baba si nina si cuman nai a dingan nugu o ca mu dingan nai a nai kuferakan nugu a fasa te nugu a mana fanga la te la te ira le koran nai a kila muguru ira kubail nugu a wawina sa ira leminora gafin me nugu dauk iwa loka. sabab nugu dauk iwa ooo nikalakuan a ira o cukup cukup loka. ira le kuguk nai nugu a e kakali sira bail wawina ra ira i nai a bisa natokun nini busil a bisa datokun nini a halik kakali di a busil busil la bisa nai a da tokun nina baba di a busil busil a waluk Sabab la sabab a me tafisa tura i na wei a gafin ira nai kita kasai tei na wei gafin na tura halik kakali nina baba mancia sei te sei nai a daratan dabail i te dafiseut i te te a da kutan i te ira harus a nawei a gafin nai tu si ababis. sabab a kila muguru ira me nine nina baba si doran dawait a nai la manla te la te i leman nawait ta nabait disusa ra ira le mancia falabon si dakuk ira bail wawina ra ira dokun laminora fua boluk a dokun ata fanora boluk bolu a dokun a nai nini baban oca ira mo dagi bua seuseon i nai a moran ni nomur te Mau a gutan i te ira boluk sabab a man la sasat iwa wawina sa fanora baban mo le laminora garatak boluk firarau gutan i me kumu firarau gutan i nai a fisa tura i i boluk. sabab wawina fanda ra ira le nawei tita e tabagutuk tura mancia si ababis loka. tabagutuk tura halik kakali, tabagatuk tura toi, kaka, tabagutuk tura nina, baba, ababis loka. wawina e fanda ira kila muguru a natagi natokun nina padapada tei, natagi natokun a baba waluk padapada tei boit tei fua me a nina baba dawei a di a la te la sala le Dawei la tela mosan tura laminora tei loka ira natagi nafakawai a di garatak a lean a, mafun tura mancia a ababis loka. wawina fanda ira boluk baba si, kukuk loka boluk sampi a doka wawina fanda ra boluk. naroka i nai a mancia i nai a ilo dapaki tei ra tura waluk bouuuu dawei a sinabi i sa te nai a baban ira <hesitation> namuli a sinabi garatak a sa. dunia sakarang iwa tu waluk mancia i dafakawai a habar gafin a dakuk a habar garatak a, habar garatak a dawei a habar gafin a tura. dawei a sinabi i sa te namuli a sinabi garatak sa loka ira mu damaton dafakawai a nai mata sa woun loka me mancia i nai a Darongar sinabi i sa te datotik i wa ra te a dapusing pusing nai te a mo gafin tei me a a datagi a datagi a dafakawai a sinabi ira sa te belabela ruma te dafakawai nai a sei te sei te me kalo a nina baba mo di sinabi ira saa te nawali firesi loka. kukuk iwa tei fo wawina fanda ra nai dunia iwa nai wanu wanu iwa si nai a siku siku a durat nagit te nggi babis kutokun loka. nugu a kakali urana sa ni wawina ra ira ni kalakuan a me i nai kukuk iwa loka laminora mooo ni garatak a ni garatak i bo mari a nai e teloka ra nugu nina baba Iwa mo ja te le mancia woun waluk ira fo wawina iwa nawei farek tai nai si waluk lamino re tei ni sumak a mo aku kuk nai nugu a kakali ra ea kau doka numu wawina iwa nai a siku siku nagit e nai tompat a nagit e ka bela le wawina ra wekan wekan iwa kau bail kau a wawina fandiwa ra wawina fandiwa a riwa ta bei ruma tangga tu si leka ira ale na wei kita soi sabab a wawina fandiwa ra le dawei kita tafitengal tu ni nina baba tarurus ira. kau a dokun na mancia woun iwa si tei dabail wawina ra ira boluk a da tokun nai a fano dibaban i boluk tei ka dasa me nugu nina ra me Naratan nabail ni sira maresan tela loka ira nai nawei ni fanga teu teu te ale nakuk nai tei ababis. ooo wawina siwa ni hal a ja tei nataru nuni ni manisik a babis loka. nataru nuni bo mari sira ra loka maresan a loka la te la ababis. ar matak matak ia mo mancia daratan da doran mo dasuka naguan te waluk. le nugu nina ra sa te a natagi tura ima un un na muli loka natagi tura nirasa ra loka laminora nabagugutuk i loka. mo lea nugu nina naruk ea ni hal a loka tei lea minlen natagi namuli ea tura motan motan a loka. dadi a minlean a namuli loka mu. minlean na kuk wa laminora nai a mana tei mu dodan siwa kaunumu nai nina namuli a dodan sa woun a lea kau numu nai te waluk Sasat iwa kabei a garatak a nai mancia dodan sa woun a mancia dawei garatak a tura kumu mo. nai a darasa di kalakuan sumak a ira nugu nini a kasai tei waluk nugufun nugu baba iwa mo nawei fanda nai i waluk. me kena ra ni tabaku tela nai tei na tagi bua na pinjam nipis o ca na fas ni tabaku nafadik kena ra waluk me guan tei ira mana tei iwa na guan tei waluk nasabi nai kena ra nifinona ra waluk ira mo kena ra natagi namuli tura ni a matofi tabaku i sa te loka. kena a naratan fandiwa mo nafakai sinabi ira sa te tu minlean a, siroti dafakawai mo lema leman leman mo damatakut kurongar sinabi ra damatakut ale kuwei a mana sa sa ku a marontak tela nai a wawina ira Mo le daruk sampi a kumariri wida bo rebat galiga <hesitation> kumariri bo ra kurongar rongar a disinabi i sa te nai kena ra tura minlean daroti damariri ira kufalaro kulon bua nugu a kakali urana i sa te ni a tompat mimian a. mo le nugu kakali urana i sa ti i ri esi boit ni wawina fakasain mu ku kuk wa la mino nugu numu rabana ra loka mu. sasat iwa le aku sabi a numu garatak si ababis loka. bua ira mo ja te loka. boa ira kutahan ja tei loka le kusabi kufukurat i loka kusabi kufukurat ia naruku ruku iwa mo narongar rongar a mo. naruk ni sala ra loka. kusabi a nai ni nigaratak a loka, ni a kalakuan a sumak ka loka, ni tingkai ra loka, ababi loka. kusabi sabi a fakasada mu tutu a ni warana ra naratan i niwarana ra na kutan fokumu a bei magei le ung masasai iwa Ira mo kufawakai ni kalakuan a fakawai a si nai a niurana ababi loka ni warana nakalawotur masasai a loka mu. niwarana ra baru na naruk ni wawina ra ni kalakuan sumak a nai a roti mami nina baba liwa. niwarana ra nasabi nafakurat ni wawina wa ra loka mu. kutokun nai a ni warana ranasabi nafakurat ira mu kutagi kumuli nugu loka kutagi tagi ira mo kurongr atamari nai a fintengal a nung loka mu ku kuk wa la lamino nugu areee bainet kumu ata mara loka. ira le leman dokun wawina sa ira fanora nagaratak i mo le natokun mancia ri galak galak i gafin tura mancia ra fanda ma i sebab fanda ira ira lekila muguru datokun nina baba gafin ira wawina fanda ira le dawei nina baba si dafituin ira nasobal nai nggi te nggi tea na mau tagi nggi te nggi te Alea mancida dafisei ira loka, dodansa roti'a nai mancia tokuna te ira tetap alea de sifaida fasei ira loka. Ma ' mo'le tasabi weka-wekaniwa walu. Ababis ira bungari tituranasi walu, titale'a tawei tatur wawinasi ira, wawina sidi gafin te, digarataka'te bumari titafun.